لو كان جه بيدي إني نكون سمكه كنت راح نختار إني نكون سمكة التونه على خاطر التونه راهي يسموها سمكه التونه العنيده يعني مش بالساهل انك تصيدها وتكون حاجه عزيزه مش بالساهل أنك توصل لها. وثان الجود تاعها ابنين وعلى الاخر والناس قاع يحبوا ياكلوها وبالتالي هي حلوه.